Pues to bekwꞌmas xoshoy markw maroyurk kwaroma este nawmadan gozenawma, <hesitation> lo kish goskeꞌ lamaya tegoblolə chibloragunꞌ, tonochubwet luchobuen dietgoꞌmaꞌa cheramaꞌ buin zitolamayabxox melabuendolo tono este romakwadad tantyoo tan bneꞌe. romabiste klamonbziyad golaa tomanziꞌi to kwalquier toman siempr list tamaruꞌu wizə maz wennaꞌ letobelwꞌ gapniet.